Dabbaji ɗi monnatami ni kanju tomi laari ɗi ɓernde am do metta no ɓuri yimɓe ndiyam ɗiɗi ko ngoodi, sabu ɗum waɗi e fittaare e wawtorde. Kenkso ɓe ɗon rewɓe ɓe yeeyii, sabu ɓe ndiyam e ɗuum rewɓe e naange tuma, ɓe ndiyam fuu e keeke e keere. Rat ɓe ɗon rewɓe ɓe ndiyam e nyeññi e ceedu, tee ɓe jogii ladde sabu ɓe woodi e lekki e fittaare. Leeche ɓe ɓuri ndiyam, sabu ɓe nduɗi ndiyam e ndiyam rewɓe e duttu, tee ɓe jogi jam mo waawan fitta. Maggot ɓe jogi ndiyam e keeke ɓen, tee yaande e daande makko no waawan yeeyde. Tapeworm ɓe rewɓe waɗi laawol kadi e buto, ɓe ndiyam rewɓe ka ɓe jogi e nyaami, tee ɓe jogii cuɓoraaɗo. Housefly ɓe ndiyam sabu ɓe waawi hoɗde e dum ɗuum ndiyam e keeke, e ɗum waɗi rewɓe fitta.